أكثر حاچة نتبعها ممكن باش نشوف الأخبار هي وسائل التواصل الإچتماعي خاطر تيليفوني ديما فوقي، لذلك نلقاهم يعرضوني يا إما في تيك توك يا إما في الفيسبوك، آ وزيد أنا مشاركة في برشا باجات على هذاكا باش نلقى برشا أخبار ديما في وچهي اه وحتى ما تنفعش أنت اليوم الأخبار باش تلقاوهم موجودين في وچهك، بتصور وسائل التواصل الإجتماعي أسهل برشا من أنك تقرا جريدة.